لوكان جات عندي قوى خارقه نتمناها أنها تكون، أني نقدر نطير نطير و نتفادى الرصاص و كذا أو حاجه نديرها نكتل الصهاينه، أذي أول خطوا بعد نكتل الصهاينه خاصة هذاك نتنياهو و زموطريش و هذاك بن كفير هذاك الله لا تربحهم إنشاء الله هاذي أول حاجه نديرها كون جات عندي قوى خارقه.